أنا إنسان صباحي أحب ر <hesitation> هدوء الصباح وأشعة الشمس اللي تدخل من النافذة، الصباح يعطيني فرصه أرتب الأفكار أخطط لليوم ،أنام بدري ، أصحي بدري مرتاح نشيط وأيضا الصبحيعني بدري يساعدك أنك تستمتع بوقت <hesitation> قبل العمل قبل الدراسة قبل الظغط.